أني نحب الشاي- نحب الشاى خصوصا مع الحليب، نحضره بطريقة بسيطة ونحط الشاي أسود مع -مع شوية حليب ونخلي نخليه يغلي، ونضيف السكر على نار هادية وخليه يغلي شوي- شوي بش يعطيني الطعم إللي نحبا، الطعم إللي نحب نشربه.